الهيواية تاعي لي نبريفيريها سكو نربي الحيوانات وعلاش نستمتع بيها نستمتع بيها بارسكو تخلقلي هداك الكونتاكت مع كائن حي نشوف هداك الكائن حي كيش ياكل كيش يشرب كيش يعيش حياته اليومية منبعد تشوفه كيش يتكوبلا ينزادو عنده واحدين صغار دونك كلي تشوف ان بروتو تيب تاع الدنيا في هداك الكائن لي راه عندك